Ny fomba hiarovako ny voliko <noise> mandritra ny haintany dia atao amin'ny malokaloka sy tondrahana matetika izy mba tsy ho maina makina ary koa mba ho velona foana izy mandritra iny haintany rehetra iny. <noise>